پوليس باید د شک له مخی عمل ونه کړی ځکه دا کار اخلاقي نه ګڼل کېږي چی بې دلیله پر خلکو مشکوک سی که دا تخنیک د خلکو د خوندیتوب لپاره وي، نو باید له احتیاطه کار واخیستل شي. د خلکو شخصي معلومات باید خوندي وساتل شي. که دا سیستم د تعصب او توپیر پر اساس وکارول سی نو ظلم دی. هر څوک باید پوه شي چې ولې ورباندې شک کېږي. د پولیسو د باور ساتلو لپاره اخلاقي اصول مهم دي.